Nna yarisee nye, nna jumo okun, mbo benukor toma koma ka yarunsee senton. Mbao wo wee koma abbey mbo tobe nton to wee abbey owa wee ayen eka cha juweru. Okumum okun bey reke toma bara kpara, oka toma okun toma okun oka currey otor ju adanaba ka kperuu wey juey ru mor. Wareju ka peruu wey fina in kpepan imporaba moekor onnee eer ba aberaju. Nna ya kor okari obo tor anu ode ode anu ra bae deer a bana obo bor kra pee werjima wey fima doyerake kuma bae ba yan asin. Seyen kra yean ngbao ba ku abbey kra wey abbey yor ngbao oka mor ngbao ka cirogee, ciragree reka ju mai oju oouyo. Nne na nari otor yaransinyen ta kra kunma bey rah currey bossi kuma weey eru aju intiten neru. Abe koba ra yarunsi odelabekpan anu ka tinru. Ngbao eh siroyanronsi yime, wedosa kpa ta wereyanyan ogbela wey seen akpata rae ngbao doso, ngbao rakere yanrunsi obari amo. Nnegeta toran reinse more nne aweera rein amayan bae gbo nne gbere nbao that one ra yemisee ami ayansi onee ra eyeeh bro onee rai kuma ah babae asinkurotor wey ndoro, agbere ngbao ra bo bebe ngbao dala cha juwemi mpata ngbao bo oka dey anu raka asin bu sereke obari anemi sou, inqui otor sosoe, qui rabe sibi raka dan ochina ochina raka aru ngbao, dein nnukino dein nasa bekor ngbao oo bera yanminsi. Ngbao, mbo, okun yarin sin okune ka sibi nja ton ton ton ton" kra noo bodo, oka mor okunri okun ba chalete chalete ra kra chala juree nayan kunee kamaai aba aberaju, nja barebe deye ra bere juaran, we mpio okun ka oroo.